أنا نشأة أو كبرت فمدينة كبيرة أو كان الوضع زوين بزاف لأنو أي حاجة كنحتاجهوها كانلقوها كانو جرادي كانو البلايص فين لعبو كانو المرافق العمومية أي حاجة كنتحتاجوها كلقوها غير حدانا